Yasmiqni pishirish ham oddiy, ammo juda foydali jarayonlardan biridir. Yasmiqni suvda bir necha marta yuvib, keyin qozonga solib suv quyasiz. Suv qaynagandan keyin, yasmiqni past olovda yigirma-o'ttiz daqiqa davomida pishirasiz.